Ukwifundisi iluga, uwesa udifundise iluga ikii, ukifundise ikibena, uwefe wifundise ikingeresi, uwesa ukifundise, ikiwanzi, <noise> uwese wifundise ata i- ikiluga ikingeresi uwese wifundise ikifaransa, uwesa wifundise, ikiruguru. Isiluga sisyene une niniu niwia ndinokwa sana isiluguru, <noise> isihehe. <noise> <hesitation>